hiitatii innama dibin hinqarqarti yaaniii wwo wodargetet inamma fulani hinqarqaruu, ayyo isa hinqarqaru <hesitation> hada abba hinqarqaru obbolle hinqarqaru hariyya hinqarqaruinama isa hinqarqaru wala relative issanen hinqarqaru maan ennan abbakun bakilia ama hamaa dubattan yaani wohin kabdaa ammo waat dandete inama kanketini hinqarqar inama akasinsun unnum jiraa kwa sababu abbasun hajja inama isa wala inama kait diyatinen haja irra hinkabu dub won akasin sun unnum jirtii